Naré rumbé ra gyiag, ni na gyiag este gyiag gítz, gyiag laá, gyiag lim, gyiag nrazh, gyiag mandarín, gyiag este gyiag bduá, gyiag este gyiag gash, gyiag este gyiag lax, gyiag jacarand, <hesitation> gyiag gyíial, gyiag este.